Maro karazany aloha atody tsy ho voatanisantsika eto ataontsika hoe: atodin'ny gana, atodin'ny atody; atody akoho, akoho zany gn'azy somary tsy hainao hoe menamena sa orange orange; gny an'ny gana fotsy. De avantagen'izy regny: gny an'ny gana afaka atao gâteau, tsena mahasoa gâteau koa; akoho ekeko mahasoa gâteau fa tsy de fampiasa loatsy zany le akoho am'zao fotoana ty akoho vita simika regny fa maro karazany zany ataontsika hoe autriche fa tsy voafaritsika eto aby zany fa zay no <hesitation> karazany atody.